Ny firenena Etazo- ny firenena Rosianina ndray agnisan'ny firenena ray ma- mahay miray hina, zany hoe zegny miara-mihinagna, miara-mitanjaka, miara- miketrika ary zareo koa agnisa'nyy firenena tegna be magnana fangorahampo amin'ny vahoaka ny mpitondra zany hoe zegny mahay <hesitation> mitsinjo ny vahoaka madinika. Ary koa ny Rosianina zegny isan'ny magnana mampiavaka azy amin'ny resaka ballet, zay.